ساسونه ډېر ډولونه لري، او د خوراک خوند زیاتوي لکه ټماټي ساس چې سور وي، پیستو چې زرغون وي. میونیز، کیچپ، مسترد او باربیکیو هم ډېر مشهور دي. ځینې ساسونه خوږ وي، ځینې تېز، او ځینې مالګین. خلک دا ساسونه له پاستا، غوښې، چپس، یا سبزیو سره خوري. هر ساس خپل خوند لري، او د هر چا خوښه فرق لري.